Y re ku'uei rapu se kauk tu'ui lata'jaú ya cuande <noise> kujui nu'uem nichjau xikiuk pu rapu ku'uei kauk tu'ui lapaai de puse ringjil pues tu'ui lapaai batsje rapu se kunji limiñ l'us matu'u, kunjua y rapu re mas kutsa'au rapu ku'uei rapu re limiñ de ranji ma'au se kikiu'u limiñ rapu rapu lapaai y ya se tu'jú pus cuando kua manatajau pus bien kukuei y kutsa'au sekua la'ei mamu kutu pus mas kutsa'au y se pus kauk aunq tu'ui stikiau raket y tu'ui stakat y y rapu re mas kutsa'au y rapu se de baei karat kaung ta'ejem baei rich'it rapu kangja kua lan'e lan'el laeiñ kon kon sania de laei lare de de kingyiep ngubu'ui kua laei lan'e y kua lei latajau kon pu tapai kon pu stakat y ndibiejen y rapu re kaung tu'ueiñ se tatsam ke si ke si kutsa'au rapu ku'uei se kul'ua rapu kara kaung kaung ta'ejem de riñja xi'iui pus ni baei rich'it kara baei limiñ kauk kupu pu ta'ejem se tujum nji y lixa'aung rapu se baei ringijil y rapu lixa'aung rapu rapu kua latajau ngja'. <noise> rapu rapu kua ngja manaei re lapaai ringijil y lixa'aung rapu se baei landuju limiñ de l'us <noise> rapu kua ngja kua latu'u riñen kunju se pikie kujupu rapu baei rama limiñ rama lupu'up rapu ngja kua latajau rapu mas ngja kutsa'au o kon rapu rapu lapaai batsje rapu re kua lasal se kua manaung kon kon pus xi kaung kunji de kaung se de lo tanam kaung ta'ejem de pus xi kaung la'ejem xi'iui pus tanam de mjiung ngjue kon kon matsei tu'ui tamem re mjiung y rapu re tanam rapu ku'uei por ke rapu re kuts'au rapu re limiñ y rapu re kaung tutsjam tu'uiñ suejeiñ. <noise>